أما الولد اللي اكتشف باب بغرفته ما كان موجود بأمس جام يطالع الباب مستغرب. كان الباب صغير وحجمه غريب وكأنه مو حج البشر. لما جرب منه وفتحه اكتشف ممر يؤدي يودي لعالم ثاني كله أظواء وأز- وأصوات عجيبة. بس شنو إللي ينتظره في الداخل؟